Laha ty kolotsain'ny Chine aloha, olo reo olo mana ty <hesitation> taom-baovaony manokana sady olo reo tsy de tia miteraky maro fa miteraky raiky avao amy fianakavia raiky. Sady olo reo amizay tia hany, ze raha hay tiandrozy azo azo hany hanindrozy. Fa olo reo maro, maro rozy ary mitanjaky ty fombafombandrozy manokana.